ବାଥଟୋବ ଗୋଟେ ବାତ୍ରୁମ ମେଂ ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ ଚେଵଟା କୀ କୈପେ କୈପେ। ସିମେଂଟ ରେ ତ୍ଯାରୀ ହୀତା ହୈ କିମ୍ବା ଟାଇଲ୍ସ ରେ ତ୍ଯାରୀ ହୀତା ହୈ କିମ୍ବା। ଚିନ୍ନା ମାଟ ରେ ତ୍ଯାରୀ ହୀତା ହୈ ବାଥଟୋବ ରେ ହମେଂ ଗାଧଵୀ ଥାଓ ଜୋ ତରେ। ଶାଵର <hesitation> ଥାଏ ଏବଂ ଶାଵର ଜଲ ଯୂଜ କରୀ ହମେଂ କୋଟେ। ବାଥଟୋବ ରେ ଗାଧଵୀ ଥାଓ ବାଥଟୋବ ରେ ସବୁବଲେ ପାନୀ ଚେଂଜ କରୂ ଥୀଵା। ଦରକାର ବାଥକାଵ ରୋ ସବୁବଲେ ବଡା ଡୀମେରିଟ ହୈ ଜୀ ତାଦରେ ପାନୀ ବହୁତ। ଅଧିକା ଖର୍ଚ ହୋଈ ସିତି ପାଇଂ ବାଥଟୋବ ଟା ଇତେ ଇକୋନୋମିକଲ ନୁଵା।